ʻEkahi :E paʻa lima ʻoe i ka pū hoʻokani ma kou wahaʻ ʻElua: E ʻalikiliki ʻoe i kou lehelehe a kau ka waha ʻolelo pu hoʻokani ma kou waha ʻEkolu:E puhi ʻoe i loko o ka <hesitation> waha ʻolelo pū hoʻokani